Iya zeg ŋgal Afrikenen pəle an, ɓan fotur gɔrunen ya. Rɔy ya matak, sukuru; ɔs de ŋgol ŋgal sukuru, oo koso. De oo ŋgalə, kara, mala karanen, el barunen to tara se. Darten te taro roo, lakin tʃi aɲ ti to̰ niney, toniŋ ʃay. Ɔndiŋ ʃa ya ʃa ndi ya de kukuru ɗig te ɓaw, felo gan munden de ra, te taran risi, ris te kara. Neg ʈʃatʃege o ndiŋ na ris se intariŋ te sukuru, o ndig na tarire, tara seg bariya. Bari tɔɔgɔ ɔ sukur, aw barii, aw tara seg bari yan, bari fu salba. Bari yaŋ kaye, ko te sukuru, ŋgu ndigi tara ḭri. De kara dala ke taran karaan o̰ mba sag duwer kut kar. Walaw kan, naŋ mu kurɔ ne kutu kar. Lakin sukuru tri tʃege ɓa, sukuru ne, sukuru an <hesitation> ʃay. Sukuru ya ma dayman et fara pas le ŋged, ɗeg nane kos azenen dayman, in de ɔs ɗiko, ile ʃayin kut ʃek. Sukurkut tʃek ɗəgɛ de kosen te tama aya kosan baru ni ya, karanen dana lakin. Soko roko dan, uru rek ma tegnen, dega tar ɲeba, deka ree. De suku reko, te tar ya̰, aʃan kolɲin matak borek matak. Ɗe kole te osiŋ yen ile reɓa, ŋgal fatɔrzenen inde rereg matak. Ɗe kargen to tɔsni, ɗe sugurgun tɔsni, lakin karen ye kod. Alen kara nen kolol ɓe la ke sukurko to te ŋgal, in barugu ɗen ay bari kileŋ tir ba de sukur banen. Wɔs, de bari ŋgutu de suburbu utu, nanaa baru noten de tek kalas kuru erek ma tek ba, de sukuru, de kos de ŋgal sukuru, de kos de o ŋgale kara. Rerek metek kalas kiɲa, oo nam ge kososen ajen ŋgal kosen nda de kos de sukuri de meriɲel. El bari togo, oo bari kaye oo kos de kara dala rog mḛ, tujɔr ge yḛ. A go ndigi ne matʃuri, matʃuri fu salbata ay sugu ro kotʃa, te ɓa njare bata ro me. Tege ndigi dala lal muden tena de taa yen. Ɔsoŋ kɔsdaŋ tag bumba elka kara nama kura azinde te se sigmen, di ŋgal, ŋgal kos aŋ karga te ɓa. Rizbo̰ mbehinti kara wal la <hesitation> rɔ nam mbehinti ka. E kara wal garen. Me ʃurubu ke te kara, ɔr mɔn tatra bin kət kara. E tarə ya̰ aʃan, <hesitation> te aʃan to. Osiŋ ge rɔy reg motek lakin, tʃege da to̰ i dayman, e tay. Ayedi aye ʃaykud ʃay tʃehege e tay gaw uku u gaw tʃehege. Di tay laban ku gawu te laban ge tʃehege. Aʃan te wazan tenan kosere ne, ɓeteŋ ŋgos geleŋ tir bo baru nɔ tebe de dɔ siŋgo. Ɔ ho ʃiya kiya gida, laban tʃiya gi da sugur tiya gida ŋgɔs. Aʃan ndi taw siɲe taten te kalas keɲ, ɗir karaɓo, lazi ko ʃay kihek. Ɗe sukuru de a bari ŋgut lazim o ʃay kɛ. Tan koza naze nanen, ile kalas kɔ sukuru. Ɓɔ ʃay ɓo o garam, ɗege to azan ko koso zene. An nde far lameŋ hḛ, el bini el kel nde dareŋ hḛ, bo ɗa ruru moto ko ile ʃa jek. De fala ɔŋ na nde na ɔs ala nde di de kef- kef ko bala kan faŋga ʃot ʃay ko. Hile ʃay tʃek daned koso na ma taag ni. Lazim fɔ gəra ʃaye sukuru, walam kara ɗege. Gal faturu ne ndege ndeg arkayḛ lag zignane ndayman kɔrzen. Kala serer metak te kalas keɲ ʃaye, aʃan ʃa na sukuru, ɔ rumu rumu daw kara. Dan keliŋ tirbuun osek kara ba hanen utu lakin, kolgat <hesitation> kolgat de kolenen elet kalas keɲa. De ay bariko ile ko tʃegenen. Mu rum wala ka tʃɛgɛ, Lakin dezorde kule tan, de kule de <hesitation> hilen kara ginen. Dayman ya gara rumo, rum togo, rum tiji go tɔ sḛɲeto kara ba. To sḛɲ kara o tʃege de ɔ sugu tugu raɲ ʃay anə.